Fagnazavana makasika izany frigidera zany zay bôka mampiasa zany zala afaka alefa amin'ny plaque solaire zany akagny dia raha zany môÏô raha agnatin'izany magnitsy zey môlô tsy haiko fagnazavana azy e, ny olo tegna namboatra azy mahay mangazava fa ny haiko fogna raha zany branche i amin'ny prise mandeha tsara misy courant tsara, de avekeo ampidiragna rano karazagna ranoranondraha tegna mbola tsy magnintsy regny ataonao akao tonga aka raha igny mivengana avakeo kôfa ajanona elaela aka, magnanzay.